La kú jan ‘nyy’ e náá’ juý kié’ jan ‘nyy’, jan ‘nyy’ re lí fó’ re kiü’na ta jmí’ re lɇ re jmáára mó, xen dsa i jmóó jmý’ kié’ ‘nyy’, xen dsa i jmóo mó llöö kiá’ ‘nyy, xen dsa i jmóó üü ñí’ kiä’ ‘nyy’, <noise> xen dsa i jmoo e nɇɇ barbacoa kiä’ ‘nyy’, xen dsa i jmóo ta ekié’ náá’ jmóó kiä’ ‘nyy’, eñóo í e jmóo, xen i jmóó my peé’ kö kiä’ ‘nyy’ ka kö’, i jmóó pee’ ‘nyy’, e la ku e lun jná e jmá re fáá’ra jö köö uñí’ kiee’ ‘nyy’ bii lla jmá uñí’ kiee’ ‘nyy’ e re kiera, jmí re lɇ re kiera üü ñí’ kiee’ ‘nyy’, e re <hesitation> e jmóó dsa e tóó’ dsa jy my jmý’, tóó dsa jy my üü tóó’ dsa kie’ jö tóó’ tá’ jmýy’ kö ä’ jö kie’ jö to jmóó tá’ by, by ka la dse le kiää a la ka juý jmá e re kiera kiä’ i uⱥⱥ’ kiá’ ý uó kiä’.